هاذي ساهلة، خذ المكواة، و <hesitation> حط <hesitation> القميص تاعك، حطو على <hesitation> على طاولة المكواة، وتجوز عليه، ماتسخنوش بزاف، سخنو متوسط غي شويه ماتخليهش يسخن بزاف وإلا تحرقلك، إذن سخنو غير بشويه، تحب رش عليه شويه ما باش دير البخار، و <hesitation> وهكذا وحدد، حدد القميص تاعك تحدد، هذا ماكان مشي حاجه واعره.